لما اضطريت أتكلم <hesitation> جدام جمهور كبير لأول مرة، <hesitation> أول مرة كان في رهبة وخوف واضطراب. وبعدين، بعد جذي، أنا <hesitation> تكلمت عادي، <hesitation> ما حسيت بالخوف ولا بالاضطراب.